ḳusiristo ra hyan thakata hyan kakal mun eem eema. <hesitation> Thakata hyan ni som ni pangatuang hi kakal. <hesitation> Ha, kakal sin eem eem la tsantsu sigret liitua kakal vang hyan ipera. <hesitation> Ni kata hyan <hesitation> bom kat ang hi kazuk trina vang hyan. Ha, kakal mun eem eema, <hesitation> tsantsuan <hesitation> bom <hesitation> kat ti nini tia deit <hesitation> trina. <hesitation> Sigret liitua kakal tsuan <hesitation> are ipera minitumbaki khun kamang ngay lawa. <hesitation> Amairotsu tildang mamod dang teh leinana kakal erohi tsuan. <hesitation> Minitso matanga minitsom pangain kahi kamang dau tsang pui trina. <hesitation> Atsanga keshir te ayin lain. <hesitation> Ha, ngay hyan khun kamang reidawa. <hesitation> Kati lawa tsuan. <hesitation> Minitsom pangai tami kamang ngay lawa ni. <hesitation>